إذا عندي هذا الوقت رح استثمره في شي مفيد تخليني اطلع موبايلي أشاهد بعض الأخبار أو بعض الفيديوهات ، و إذا حسيت شوي بالملل رح أجرب ألعب لعبة جديدي حملتها من علي المتجر <hesitation> ممكن أقرا بعض الكتب الإلكترونية ، المهم ناخدها تسلية ما نحس بالزعل أو الملل هذا الوقت ناخدها تسلية.